hoo amtaan maishaa tantee taan saa zoote ilmaan itaata anan yedeen, yaani maisha tantee kas atin naam gudio itataa edeenn naam ilmaan itoo fedaa. malatin ilmaan itaat malsun gan sodoma kabdaa malsun afia tee kabdaa, dukuinen si hinkabetuu malsun wontentee kuli malsun akdiraa ijetee midafeta, hoo atin jaart dandetee wonsun hinmidafetuu.